<noise> nyabo jaji se hera ma kene ge ngom kare jaga sou ena pake ake sahu se so pesa tora toma nyabo enggena bato, rai ge sodia tegena ma, suru ua bato ge ena maa yuku tomoi ma. <noise>